जैसे चिकन होता है। तो उसे बनाना में दस मिन का वक्त लगता है। और दस मिन में वो तैयार हो जाता है बस।